יעדע זעקס חדשים פאר א קלינינג. און אויב כ'זעה כ'האב א קעוועטי דארף איך צוריק קומען דאס, פ- דאס פארעכטן. וואס דאב קען דויערן א האלבע שעה צו פארעכטן א קאוועטי. א קלינינג דויערט בערך צוואנציג מינוט.